ऐलिस् हन्स्क्विति गैलिक् परम्पर कोभि भबे हि पयसे। इअर् होजिब् होन्गित् गोल्पो कुव, होजिबोनित्रो, सोहोकि हहित्रो, ऐलिस् स्तु दोरे अन्तोरि खैदो अरु हम्प्रोदयो पर प्रोबोल् गुरुतो इअर् बबे पोरिसितो। ए हकोलु प्रए सन् प्रेतिक्त् दे, <hesitation> इबोखो दोरेसिनकि अनुस्तनोर् अखे पखे उज्जबोन् कोर होजोत् मनुहे गोरोब् भबे हेउजिअ कपुर् पिन्धे अरु पेरेद् अरु उत्खोब् उपभुक् कोरे। ऐलिस् नितोत् जोतिल् फुत्बोत् अरु <hesitation> होजिबोक् हुजोर् बोखिस्तो से, ऐलन्दोर् जनप्रियो खैदो मुबितोरत्, ऐलिस् स्तु, स्तु रब्लेर्, कोल् केनोर्, हेइतु असदोते कोभि होते अलु पितिक हेति इते अनुके बनए, सोकिस् अलु <hesitation> पेन्केकुए बनए, अरु हम्पुर्नो ऐलिस् बेग्फस् बनए। अरु ऐलिस् होगोले बेसिभ <hesitation> इन्ग्रजि भख कुअ होज्, अरु गेर्मनु न होजेसेले <hesitation> ग्रेलिक् होज्, ग्रेलिक् भख ते अनुके, किसुमन् अन्सोलत् ते अनुके बिबोहर् कोरे।